أنا بفضل إرسل رسالة نصية <hesitation> لإنها بتعطيني فرصة أفكر في الكلام قبل ما أقوله وأكتبه وكمان أقدر أراجع الرسالة لاحقًا إذا احتجت، المكالمات بالنسبة إلي ضاغطة وخصوصًا إذا كان في موضوع طويل أو معقد الرسالة النصية تكون أسهل وأفضل في أغلب الأحيان <hesitation> كمان <hesitation> بقدر أعبر عن كل <hesitation> إشي يعني في بالي.